Sääl kiräh oll' imelik krüpteerit tekst ja aadrõs. Kui tuu detektiiv läts' sinnäq aadrõssilõ, löüdse tä säält koolnuqkehä ja ka kirä minkaga tä sai desifriiriq tuu edimädse krüpteerit sõnomi, miä ütel: "Järgmäne katõ päävä peräst."